سپورټي بوټان د ورزش او فعال ژوند لپاره مناسب دي. رسمي بوټان په کار او ځانګړو غونډو کې اغوندي. څپلۍ او سنډلونه د ګرم موسم لپاره غوره دي، چې هوا پرې ګرځي. ګرم بوټان د ژمي په سړو ورځو کې بدن تود ساتي. د باران بوټان بیا د لندبل او باران پر مهال کارول کېږي.